من أكتر الأشياء الطيفة التي وجدتها بحياتي عندما كنت أرقد أرقد خلف الحافلة ح- ظنا مني أنها هي التي ستذهب في إتجاه الخاص بي، وعندما أدركتها وصلت إليها لم تكن تلك هي بل كانت ذاهبة في الإتجاه المعاكس، فكان هذا من أكثر الأشياء المضحكة لي.